Gee nthia ku thigu cha cha jeia nch'ee bala thigu kunchja'a jan thigu jnu'u thigu ngu nguxrajan thigu thigu thi chithujna rosejan thigu yala nditon chaa'na yaa ng'ee nch'ee baba nditon nchixiin ba geenthia ya sea kon tuñaba lo ya se ng'e ke si thingatoon nu sine bala tsichi'ua ba nei na tsiina thi nethjangi bala thi chi'ua ya ta ntsikji ba ora thi ku ku cha cha rakjuin ni cha cha nch'ee ni xirola xi thi ng'ee nch'ee ba thi nea ba ngee thi thi thithjao ba nei na sintsichje ba ngee nei nana nda nda tsii inchi thee ba tuñaoan ba ngu ku latsichji ba ta nchekji ba nei na thi thi ngee thi siin no la tsii inchin ng'ee ba lani chjia ta nchkjee ba ya thi chanaian ankejeo ngu ya cha inangaa kula thi ku cha cha rakjue ni thi xro chujniila kunchee ban ngu ya ni bagunyaula nthi ton komo desde yaa sandaro thi kunchela ji ko jiinala yala kaxi ngee chujni rakjuee na ngu yaa hasta thinga xroan ni thikon ni thi kunchea inaa nga konla ga'ña rakjue ni pero thi kun chia thi nditon yala ngee narakjue chjaanra chujni chara tsen tsen chujni chaxrijna nei na se nchri thi consegun nchea ta thi thia sinthin kon sen pa jee como jee ku jinarona na yaa thi nditon rakjuen guyaa'.